Tinan, tinan, tinan, amarung lon tavuk inan, ta masert, ga gurameng mailap un guramengit tomat agarit, tare lop, merie, mepama ga gurameng agarit, tare lop, merie, mepama ga gurameng agarit merie pavailup garero. Pa tino nairo pamen sagu tiat, ubivan tiat paraman man alangim la ba magosorpang. Pa tume agat are agimarung, are magimarung miro inamaniap, tale gare tinan, tinan la tavuk kan inan ila mumuri, laman tunama gaman okadit, tinanara muola maset la inamaniap la nameng me tavuk ga ninimiap, ga omaet tavuk la mumuri. Tale na meng meba, meba iot kirinim okiribas ira noba maiang. Pa tiro nairo tara karukara. Amarung it are kiribas la tara betieng, ga rinan magaulap la menum. Are tatmat gaman tulo. Tale gat no ba gat leba muong ga mi dadaragang karuk, maivang miro lop buam karukan. Bubora iat la dusbung ga buarim kilalap, bulawa meirama lop buam ga ties ounou maun meba maiarang uro ties ounou ga maiaring. Ira maumau ga ure naga pang. Ga mire bugabipma tale gat maiot tatailit. Tatagit pagea laba agosormeng, bonat meng ga magirara meng ina maniap ga arero. Tubiat, tubiat, tubiat la talagan agatmeng betang ba pagea ila mumuri pa karak, karuk ara tiro. Tinan la betmeng maset pageap tiro la karukarai. Aret tatmat ga tume rulo, buarang tovuk onim tinan ga puabung titot, buabung mena ninimiap buong, ga dusbuong ga burang ga buaving na kilalap buo ga bumung maun, muana tubiat, tubiat lab obula ure, ure agat o ure ninimiap oare, are, are kirabuong are rinan a maset na tavuk buoang onim un tatimup buam. Are ga meruro papot. Buat baramau maun lop la bagutmeng. Ai balatong aisik, isik pagea la kiro, muana labama kiram bugapima, karuk laba maiona ma maun, tala gat buagat meng, ara nagarung uro, o. Kogale rung usik, o papa rung usik karuk ara. Tiro la bugapip ma teip la kiram kan, muana la bonatmeng, obonat ula giro. Ure laman magirarang bugapip ma lop ga rale gat iot maset. Arero ga miro marap danunumiap gam pagea man ties, meng, non pagea tale gat merau lop ga are tinan, la ponama, tinan la ponama tinan la ninimiap pang la mumuru. karukan iro tavuk o danunumiap o <hesitation> danunumiap, are titot, titot la, dagirip aret tatakit pagea. Namo maiarang eaba ga airit meng aga ila, namang nameng meba menamung aga menamung it. Pa tinan la karukan, muana a betmeng ga tauk ila mumuri. Aret tatmat ga tume pasaei, pasaei rung memau lop. Lop buat gat tegisming, mionangtatailit, mionangteteilit ga mime agat, agat ula muru meba, na mire kanonap mi gat ba omila ure ties ula mumuru. Buat mime mionama ga kiramingit agarit, nuga mire pageap ga maiot it agarit, karukan, munang ga man kirameng, ga alang ming me paun me maun <hesitation> me miro gaen pageap laman betmeng. Are titot laman ponamana, tunama ga man tunama, tumet kirarung agat tung, tubiat, tubiat talagat betong iro tavuk tinan un tatimap iat buam Tavuk ila girea laba beteng, ga talagat omerara ties buong maset. Uro ties buong kuot, leba noba ai ba osinbung uro ties, eba gat using nang. Eba narang kekep ga oseunang uro ties uro ties buong onim lakuan. oseam ga tugama, bunang tatailit, uro ties buong la muana oties, tale are non tiesiap onim na non naup karuk, obula uro ties ga bunang gaure ga parak buong gauro ties ba iot na dalap buo karuk gat a noba gat laba muo ga budadarakang me pagea ba karukan mn maionama inaaniap ga man maidadarakmeng lop, lop la muname pegip. Ties ang la mumuru. Ties ang papa ang la mumuru ga betieng kan tinan, tinan kan atabo rale ga betmeng inamaniap. Labateng uro ties, muano uro ties lauro bun. Are rapmat gaman tulo tinan la inamaniap la mime ubi, mime, mime ubi, ubi iat, ga mime malaram agarip iat ga dusmeng, pa tiro la karukara, non lamugan gan un agat tang, non la mu un non agat gabera bugamani, bulam tiat agarip buam ga dusbong gabunang tiat ga bulawa me maun, lop buam garero, meba bunang maset. Leba late bulang ties aun ula muru tubiat, tubiat papot ma gi-gilalip la bulang uro ties ouno, tubiat, tubiat baman bunang ga maguon dunununiap, ga pageap laba betmeng irama. Eba, eba bualang nanam maun pa talagan betmeng, talagan mepto uro ties buong muana bubuo ang la muana o Tavuk buang leba ala ga nunuiap bug meba beteng maset miro pageap. Ga bubuo man kain tavuk la agosor buong, agosorbung tavuk ila muri, muana laba ameulun tubiat. Lop buam laba amela iro tavuk buang ila mu9muri, ga talagan beten kiribas. Pa tiro nonara pageap laman miot, maniot, maniot, gamaniot gamanagat tung mani, <hesitation> tinan, tinan turo laro kakapi papot ma pageap laman amarun ga man mumaiong, mumaioera irairo tara, agianrung it are ir tavuk, iro tavuk la tale gan ut bun. Mamarung iniminiap, mire gan, la nameng, memiriagan la nunumiap la are, inamaniap la nameng maime la mire gan, muanala dusmeng na non nap maiang, talegat agat meng are dusbuong tiat, karukara. Dusbuong iat na agarip buam, meba bula. Aret tapmat game taptap iara, tubiat ara labaman uro kirinim, eba ila gaila, gaila garalagat ina noba. <laughs> tien, tien dusbung it tailit gaman bualo unomaun mirie laba betmeng maset. Mire la man agatmeng are, ouro uno laman mai alo nagapbuam ba obuluan. Mire ga fafalemeng it ga maiara, gaman maionama. Muana la tubiat leba betmeng mire inamaniap larale me omela ties, eba bukiripmeng, obumenamung ga buvara, muana la tale maialo ties onuo maun. Ga man tuluo gaman tuluo bualo, bua bulang unou maun lop meba mionang teteiliat. Buat bume bualo mulinim maun ga bugama, a avang iro kulot agairo, bulawa memaun meba omela ties, o unou, ga maionang teteiliat. Aret tatmat gaman tulo, teregat no ba gat, muong ga madadarakang karuk, madadarakang miro lop buam karukan, bunang it, buburaiat la dusbuong ga buaring kilan ga bulawa memaun lop buam, ga bulang ties ounou meba maiara uro ties ounou gamaiaring. Na mung gaure ganaga bula.